Aia kekahi mau mea kanu i loaʻa wale no i kekahi mau mahina o ka makahiki. ʻO ka lāʻau palai ʻulaʻula, loaʻa ia i ke kau hoʻoilo. Pēlā pū me ke kāloke a me ka ʻakaʻakai liʻiliʻi i ke kau kupulau. Hoʻokahi manawa i ka makahiki e ulu ai lākou, no laila ʻono loa a kūikawā. Ma Hawaiʻi kikoʻī, he wā kūpono e ulu ai i kēla me kēia mea kanu i ka maikaʻi o ke anilā.